Cosan uncí wí undiman <hesitation> uyëlan pëţíijaren bañaan ndáak ţí <hesitation> jamano njá dí. Cosan ayëlan pëţíijarin njá ngëko ngëcumal ţí jomano njá dí. Nanyëlani pënani bañaan ţí pëneem pí bañaan cí kaneem pasëk njí manwín bañaan cí kaneem ndáak sirëtú senerasiyon dí. Kabúka kí, kabúka kí bañaan cíyink kako cí kaneem, bañaan cí kaneem búkáaţa mekaloŋ këme ţí bapëni ţí. Ácosan kaţënk duŋ bañaan, bañaan pëme ţí bapëni. Meeţ cosanú wí meet ţí mpëni ţí mëneem. Iwín bantoy baloŋ búkáaţ me kowun cíwí pëwat páay baloŋ cíwund kawacúund kí, wund meet kowun cíwí bëneej, wund meeţkowun cíwí kafoŋëgaţ waw. Kon ngëko ngëmënţandáana nguŋ awará bí bëneej witee bink ndáank bacumal ací kawín bëneej wecúun bëneej waw. Me cosan kay umpe wí pëcí emportans bul ndank pëpënan bañaan ţi pëneem pëpënan bañaan ţí pëneem bëkakan bañaan ţí pëme ţëko ţím mpëni ţí. Meebá ţëko ţím mpëni ţí ijá mëncí ñaan me meet ţím mpëni ţí wí mëncíiţ ñaan waw. Ñaan kapëme ţím mpëni ţí, pëjá bibú ñaan kapëme pëjábiwul. Cosan awará mak ţí ţëko ţëmënţánanatuŋ. Cosan awaá ţí ţëko ţoo kak dí ţí daţënk ţink bañaan ndank ţí jamano dí bañaan cídink. Mëncí këdo cosanú bañaan cí dí konkiraans. Kara ñaan o ñaan ndú wáap bëyeenul. Bañaan cí këwáap iyeen bëkal ţí ţëko ţondí ţí cosan bukal kultur bukal waw. Tulţí bañaan cúun kadúkëlër ţulţí bábabú dukëna njá ţuŋ sá dune ucak wul. Bábabú wáap njá kultur bakal wáap cosan bukal anjá cíká feţanul te dul bofaţ na dicí njá duŋ. Kon ndank njá pëdo cosan njá kaţënk njá banjakú. Bañaan kape pëwíina ţí umundu wí bëme kaloŋ á banjakú buţ yink náyink cúun cosan búkul. Mbëraţ baloŋ kowu mënţ wuŋ kalil baloŋ bëŋal përú kakalës wul përu júkalës wul. We cúun pëdu júkalës wul yuŋ dí cosan njá karuŋ yá këyá bërúm, kultur njá karuŋ yá këyá bërúm. Ambeer ujáka banjakú pëleenţ manjakú cí kaleenţa dí pëboos paŋ nápaŋ. Me tank onjá cíiţ <hesitation> kado cosan njá <hesitation> de ñaan dika mee ţí papëni ţí njá dika meeya. Awará ndáak <hesitation> ţí inim yí badeenk bëjá pëtúman upaţ bakáaţ bëtíim banjaká bëdukí bëdukí cosan wú mënţëwuŋ wará ndank. Surëtú ná ireso sosiyo yí yëmënţ yuŋ já mëncí këneejan yul ţí ireso sosiyo yí ipe pëwáap imas njá manjakú.